افضل اني اضيع <hesitation> مفاتيحي لانه المفاتيح عادي تستبدل اقدر اطلع نسخة ثانية لكن التلفون أحيانا يكون فيه أشياء مهمة ما نقدر نسترجعها فما يصير نخاطر انه- انه نضيعه